في وقت فراغي أحب <hesitation> أسمع أفلام أو أشغل موسيقى هادية <hesitation> مثل بردو القراءة والاستماع للموسيقى أو حتى الخروج مع الأصدقاء، أحب أخصص وقت لأتعلم حاجات جديدة أو أمارس هواياتي مثل القراءة والرياضة والوقت هذا بالنسبة لي مهم لإنه يساعدني على الاسترخاء وتجديد طاقتي.